My favorite holiday la decoration day I like decoration day because <hesitation> is a day la we we can remember all our great great great great grand we can remember our our late people we will go to ley graveyard we clean- up we we we we paint ley grave and we cry we remember them we eat and share fun. la ley reason me I like decoration day ley remembrance of our old old people our great great grand.